Kua indiape, mbaetiesagua iroɨ eteva, ëreï yaenduva jaeko kua tëtäguasu ikaviyae, jare opaete oipota kua tëtäguasu va, oïmeko aipo arasa ikaviva